Ny voatabia amin'ny boaty a dia azonao hohanina araka ny <hesitation> daty <hesitation> araky ny daty zay voasoratra eo amboniny raha mbola tsy misokatra izy fa rehefa misokatra kosa izy a de tsy maintsy taperina.